बहुत जोडतिती कुदे सिक्ना अथवा बहुत दुर तक्का कुदे सिक्ना जनावर ओईनमेहे सब्ति सुरुमेहे कंगारु आऊ ऑस्ट्रीच येने अईतियाँ। कह्लेसे चिता आऊ सिंह, बघ्टा येनेफे अईतियाँ। येने सब जङ्गली जनावर हैं। एन्के गोड बहुत बल्गर रहता। जह्का मददतिती येने बहुत दुर तक्का कुदे सिक्तियाँ।